सयुंक्त राज्य अमेरिके संस्कृति मा अलग-अलग चीज़ भरी छिन जैमा अलग-अलग जन-जाती अलग-अलग भाषा अर परंपरा शामिल छिन यख संगीत पिक्चर अर कला अर खांड प्योडों संस्कृति पर भोत बडू असर ची।